د <hesitation> سرعت باندې ، ا ګړندي او تیز صبح ناري تیارول زما په نظر مغزیات یا یوناني مستې او یا هم کیلې او د بادامو شیدې که چیرې سره جوړې سي له اویدکډو سره نو دا به بهتره وي. زما په نظر دا مناسب انتخاب دي.